Oire siposipopavoi vo vutaoiava oaia osa garevira toupa. Ragai aitearo ira osia ragaitapo vokapa reve. Uva vo urui o-oaia riroraera, vo uruio oaia riroraera ari eisi pii-oto. Uva evo vutaia ari evoa osa ragai aitearo ragaitapo vokapareve, uva varavio koetara garepa-ravi oara osia purapareve vegei araoreipa oarava osia vokapave ra vegei araoreitapo, osa vokapareve varava koetara. Vara purarevere, vara tutukerevere ari rera sirova utupavevere osia vegei taporo vokapareve. Uva evara oarava osia vokapave, vosa ovu avarovere voa utuvevere. Vegei garereivi evo vutaia osia viapau givugivu aravaiva osia toupave, vokapaiovere ra utupavevere rera sirova. Vaoita uupoa urioera, vo vutaia era sirova utupaveiera, uva evo vutaia oia osiavouruireiviia osa vokapaio, vavoisoi vegoaro osa vokapaio, ipavira, ora vo rovopa ruruvu, vovosio vegoaro uvare toriova vo upoa siovaraia, evoa osa vegei araoreiva ipaparo, vo tapokoroviva aue koetaoarava osa vokapaiook.